<hesitation> iyó <hesitation> ko'o plastico ja-jakunu iyó ko'o ko'ó já jayaxjá a tuu kunuu, tenda naka ko'o, ko'o kunuu chí yua yikuaní vina chí manka ko'o xhikuan ka'a exhioko niongó he ndexanga, nikateñon ko'o ini ka'a tiño'o ko'o plastico teno ko'o yuan kana'an teyuu kundeyu kuu sopa nguu nai, nai ngangu he nganan nuu nukó yoan ha ka'a kaja.